रशिया। हैंसारले लोक <hesitation> मास्लेनित्सा (पैनकेक वीक), मणान मणैतात जो थंडेच्या दिसाणी लस्थक आसता। गिफ्ट दिताना ते लोकांग चाकू सूर्ये, घडईला, सॉक्स येह दीयनां तेंच्या भितून तो अंधविश्वास आसता आनी लकदार थुकाप याओह सुधा एक अंधविश्वास मंतात। <hesitation> बाबुषा मणान एक आस्ता नाव जी कों म्हतारी बायल आस्ता तेका ते मणतात आनी रिस्पेट दितात।